Sɛ mosɔ mo fone na sɛ ɔnnsɔ a mobuei n'ekyir no na meyi batsel na ɔhyɛ m' na mahwɛ dɛ ɔhyɛ yie a. Sɛ ɔhyɛ yie na mosɔ na ɔnnsɔ dza na ɔno mɛpɛ obi a ɔwɔ fone ho nyimdzee na otum yɛ no ho edwuma so na medze ama n' na ɔahwɛ ma ɔnam do ma ɔhaw no ma mosɔ a ɔnnyɛ yie n'. Megye dzi dɛ ɔno hwɛ na obuei do a obotum ɔaba.